جەوەڵاتەکەو شمەنە چ کیشێڤی تەندروستی هەن کە ئیسە جە گردی گرینگتەرا؟ چێگە راسی، تەندوروستتی، بواروو تەندوروستی هەر فرە خرابا گەرەکت بۆ سۆنەرێڤ کەری مشیۆ یەرێ مانگێ نامێ بنویسیی ئیجا نۆرەت مەی دمەو ئانەیە نەتیجەکەیچش، جواوەکەیچش مانگێڤە دڤە مانگێ پەنەت مەواچ ئەرێچەسە